וויפיל פענסטערס איז דא וואו איך וואוין? ס'איז דא <hesitation> צוויי פענסטערס צוויי פענסטערס פון אונטן. צוויי- ניין, איך וואלט געזאגט מער, ס'איז דא פיר פענסטערס פון אונטן, פון אויבן איז דא: איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף-זעקס, זעקס פענסטערס